Avana ngasinga maiyo, ngarmwashe, ngalkdoro, ngashika kwaya ngala chawa cha kwaya ngasinda kwaya ngala chawa cha ngoto basi ngafika ngalala